Estus botiquinis son pa podel ponel remediu rápidu anti qualquiel emergencia. En muchas casas los ai, peru ai en sitius que es obrigatoriu, comu enas escuelas, las picinas municipalis, lugaris de lavoris, trasportis púbricus i centrus comercialis. Peru no solu essu, porque tamién, por Lei, se devi de tenel un desfibriladol en algunus sitius cravi. Estus aparatus sirvin pa reanimal en casu de parada cardíaca. Paeci una bobá, peru puedi salval más duna vía el disponel d'estus cacharrus. Sobri tó en zonas ruralis ondi no ai servicius d'emergencia cerca. La primel vés que vi unu no sabía pa qué era, peru aluegu lo supi i lo vi comu algu abondu necessariu. Pos prencipalmenti pa momentus enos que alguién se hazi una eschangaúra i mesmu pa salval una vía en momentus compricaus. Siempri devemus de lleval anguna cosa comparanti alos botiquinis, possimenti quandu dimus de viagi. Es mu cenzillinu de dal-si un cuerti, hazel-si una pitera o que t'apitanis con algu. Es más corrienti delo que mos poemus llegal a pensal. I mira que no estean las cosas cumprías!